افضل الرحلة مع شريك، لان هذه التجربة يمكن ان تعزز الترابط العاطفي وتخلق زكريات خاصة ومشتركة. الرحلة مع الشريك تمنح الفرصة للتواصل العميق واستكشاف اماكن جديدة معا، مما يقوي العلاقة ويوفر لحزات مميزة.